Ndikka mi mara saare hoore am, gam taa mari saare hoore ma a siwtake, mi walaa garayɗo ƴama yam to ndungu re'i, mi wara mo ƴama yam ceede, koo mo wara mo wurtina yam, diga mi siriyaaki, taa mari wuro hoore ma, hankiilo ma e ɗon walti wuro ngongo maaɗa, a miilataa goɗɗum.